थाने जो मै पिक्चर बताई व गनी अच्छी पिक्चर च एंड तक मेंने समझ में नि आइ जन तक क्लाइमेक्स न आयो। जब तक अतनु सस्पेंस बन रायो च की में बहुत बढ़िया लगी या पिक्चर जो मै पिक्चर बताई व बहुत बढ़िया पिचर चूमा तो यो सोच रायो तो की एक। के बाद यो होवेगो यो हाइवेगो यो ट्विस्ट होवेगो यो होवेगो लेकिन जब वो होया न तो व चीज ही जो मैने कड़ी सोची नि चि एक दम जबर दस्त चीज चि मतलब। बहुत बढ़िया पिक्चर छ मतलब एक दम कैरेक्टर में उतर गया भूत बढ़िया एक्टिंग कर राय च अब के सब तो एक गाना भी गाना बढ़िया च पिक्चर का भूत बढ़िया लगाया मै पूरी पिचर ही शानदार लगी मै धन्यवाद थको बहुत बढ़िया लगनी मै ई ।